Ntunaja mdudii. naja naboya ukerema <hesitation> kusea kwamba na- nalwire ili ili nderee doma na shule, maa baba maakuja maakuvaa naankutwala nashule baada yootwalwa nashule, nkanza chawpwa navarimuu, baada ya ahuu maankona uhuniujinga, maankeendelea na shule maa baada ya ahu, maatika maankaba na nokaanza doma nakaiyi nodoma na shule, maanohera mabotii nakala.